A san pi nen coza ënventese për fete ste mal comuncue mi mi persunalment s'a capiteisa la mangiu nen, a m'dispias mengerìa d'aut, ma cule coze li sintetiche, a sun a sun danuze secund mi për për nost fisich, për tüti i fisich